Inde Inde <hesitation> pays in- indien zany, zareo tia zareo zany végat- végétarien un peu végétarien zay zareo zany tsy de tia hina- tsy de tia hena fa reo ndraiky tia legioma ein reny legioma reny raha tena tia metimety amindreo mihitsy mihinana zaka karaha reny. Bakeo koa reo asiandreo episy zaka io e, ein asiandreo episy, io raha tsy miala amindreo mihitsy fitiavana episy io juska ty androany fa mbola Inde foana, Inde ny fitiavana episy io leroa.